ഹോഉസുധ മോഉല ക, നിരിനു പുരൈസവന വിദന ബരി സരലവദു ഓന്ദോ। ഹോഉസുനു തപു ഇജന പമ്പുഗു സമ്പര് കിസവദു। നിരുധ ഓത്ഥദദേ അവ് ഹോഉസു ഉലയി ഹരിയര പ്രരമ്ബവപുന। ഹോഉസുധ ഏലു ഗോ ബലവദു ബുക സ്തിതി സ്തപക്ക വസ് തുര്ദോ മല്ഗിര്। നിരു സരലവദു ഹോരല് ചേല്ലുന്ദി। ഓത്ഥദദ നിരു, ഹോഉസുധ, ദോഹരദ്ദു ഇദൈ വര്കുനു। അവ് സ്പ്രയ് അദു പര്ലൌ ഇജന നിരുദിസ്തദികുര് ഹരിയുദു। ഹോഉസുധ മുമ്ബഗ നേ നോജല് ബലകേമല്തന്ദ നിരുധ വേഗ ബുക ഹരിയുനു നിയന്ത്രി സവലി।